إذا اضطريت نخيّر أنه يكون عندي قوة كبيرة في الجسم نتاعي و لا نتحكم في الـ الجو، أنا نخيّر نتحكم في الجو. هاكا باش إلا كانت الأرض محتاجة أمطار ندير الأمطار، إذا كانت محتاجة الشمس ندير الشمس، و إلا كان خص الريح ندير الريح.